يوم nokela aman en gara julle dawi mngy keno gortaie en julle. En julle ghassie mashei ka kuni aiye ka eska ukie tr julle ya entani eska bangede ta ukie bangede ta domie wida goon menga alei tan okeka hossie mo tawali bangei. Toguei elon kekanie in julle tawali bangede ta toguei dan passkei. Wida goonei Eid wae kiro en Edie gasaeka erbaier keno wala fa bangie ken komo wida goon tr semarkie entan in julle taow teagoso. Ayie tadan a bangena darei wida bangede maleka bangoso in julle banged ta ukerie da ademeri malella bangede ta pass kerosoo